<hesitation> الماكله اللي ساهله البيض، اللي نحبهم، مع <hesitation> الطوماطيش قطعها حبه طوماطيش مع الأفوكادو، هاذو هوما اللي <hesitation> تقريبا كل الأيام ناكلهم، يجوني ساهلين، مشي واعرين، ومايشدوليش الوقت.